والله بفضل أكون شاب بالغ لأن مرحلة الشباب فيها فرص واستكشاف وتعلم وفيها حماس للحياة وطموحات أما الطفولة حلوة لكن فيها قيود وما تقدر تسوي كل شيء أفتكر أن التوازن بين المرح والنضج هو الأفضل